Raha ny lera lagniko isan-kerinandro zashy raha alasignainy izy da mandeha mamonzy fianarako aho ka, mandeha mandraigny da mandeha sondrin'andro da mety mahalagny adin'ny valo ao anatin'ny andro raiky zashy ame alasignainy igny, talata koa da akoa zay avao koa mahalany adin'ny valo aho, larobia, ny larobia zashy mandraigna avao ny megnana fa gne sondrin'andro zashy sy megnana da mety ame adin'ny efatra eo avao, ny lakamisy adin'ny telo eo aho zashy ny handehanako ny agny satria sondrin'andro avao aho megnana, ny zoma mandeha mandraigna zashy mandeha mivavaka eky koa iahy zashy zoma, da gne sondrin'andro midoboka an-dragno adin'ny roy eo avao zashy igny, ny sabosy amizay igny zashy fidoboa an-dragno koa zashy igny mba sy <hesitation> mizoso itegna mba an-dragno ao avao ny amin'igny, da gne lahady akoa zay avao koa mba midoboka an-dragno.